<noise> une ngatame isemu jilinimiziki, kama palinimiziki givitova amazingira gali jiranai nukunditama, nandyandi ndinokwa amakelele. Kwasabu umuda umolosu upuliza amakelele gamiziki makelela gamiziki hata utulipwa waturu nulinawo, haya wasusu ukungusi ukuwona ulinimbombo jakulawa pawusiku jikila, kwahiyo sasa makelel kala kikukuvika ugone mio aidha kikuvika ugone sanane syapakilo, kwasabu jamakelele. Halafu wigona sanane japakilo? imbombo jikanumile sakumi nambili, uselewa, umuda kwakuva nusisimuka pusikwisa itulo kwasababu ukili jamakelele, ukasilie ukupya pakugona, kwahiyo namakelele gamziki pane nandya ndinikwa. <noise> une amaisha gane undya.